<noise> waaw lekka, lekk de moom moo yor doomu adama <noise> waaw doomu adama moom lekk a ko ame. Lekk nekk na loo xam ne ni mooy dundal cër, mooy dundal xol, mooy dundal nit ki si boppam <hesitation> si si gàttal. <noise> Wér-gu-yaram munu loo koo am te doo te lekku loo, foog nga lekka doog a wér. <noise> Ba tax na même soo feebaree sax <noise> ba munuloo lekka sax, soo demee dok- bi doktoor sax bu ñu lay jox garab de balaa ñu laa jox garab dañu laa laaj ndax lekka na, ndax xam nañ ne lekka moo jiitu si wér-gu-yaram. Bu fekkee lekkuloo ñu ne dem leen ngeen utal ko lu moo lekka mu naan garab, naan garab, or else walla ñu ne la <noise> dem leen, su ngeen demee na lekka ba pare mu door a naan garab bii. <noise> Moo tax lekka, lekka moom mun naa wax ne <noise> moom doomu adama bi du <hesitation> wér-gu-yaramam lekka war na see am fo- <hesitation> fourty percent <hesitation> ñe- ñeent fukki ñeent fukki cër, am na si ñeent fukki cër. <noise> waaw lekka am na ñeent fukki cër suma si wér-gu-yaramu doomu adama. Ndax lekka mooy li mooy doxa lekka mooy doxal lu bëri si doomu adama bi lu tax lekk su dut lekka lu bari si doomu adama du dox. Wér-gu-yaramu doomu adama daal si gàttal su paasee ndox, lekka moo ko ame, moo tax lekk dafa important, dafa am na solo lool si wér-gu-yaramu doomu adama. Li moo def si doomu adama bari na trop, soo sukkandikul soo sukkandikoo si moom daal mun mun naa laa wax ne yaram bi li mu bugga yëpp mun na koo am. Waaye su mànkee si yow nag taxaw sax doo ko mën a def, ndax saako neen sax du taxaw, saako moom su demee ba ngay, ngay xalaat lan moo nekk si biir saako bii dafa fees moo tax, su feesut su moyee du taxaw, sa- sa- saako saako bu amut dara du taxaw moom doo ko gis sax. Moo tax lekk mooy lekk mooy doomu adama daal.